á Íslandi en hús hans slógu nýjan tón í borgarlandslaginu á sjötta áratugnum til dæmis með hönnun Þjóðarbókhlöðunnar hann hlaut á dögunum heiðursverðlaun segja að byggingar Manfreðs séu í einhverjum einum stíl heldur einhvern veginn mótast form þeirra rými og efnisnotkun eftir viðfangsefninu og staðnum hverju sinni ferill Manfreðs spannar sextíu ár en meðal verka hans er Þjóðarbókhlaðan Epal húsið nesti í Reykjavík og veganesti á Akureyri í Mývatnssveit mér finnst ég hafa verið heppinn að að detta í þennan bás kannski strax í barnaskóla

að teikna

og og svo vann ég svolítið við útskurð það var kennari sem kenndi okkur en þarna kannski beygðist einhver krókur þetta gerði ég þegar ég þegar ég var þrettán fjórtán ára já sérðu fjörutíu og tvö hún hefur verið glöð ég var stoltur af þessu þetta er fallegur gripur já svoleiðis í umsögn dómnefndar

segir meðal annars hönnun og byggingar Manfreðs Vilhjálmssonar eru meðal bestu dæma um góðan arkitektúr á Íslandi en verkin bera vitni um vandaða hönnun og arkitektúr þar sem efni form og samhengi skapa eina órjúfanlega heild Pétur Ármannsson arkitekt ritstýrði bók um verk og feril en það má segja að hans höfundareinkenni birtist kannski meira í útfærslunni hugmyndinni og útfærslunni og þá sérstaklega þessari miklu alúð sem hann leggur í smáatriðin í sínum byggingum faðir Manfreðs var smiður og hann ætlaði fyrst um sinn að feta þá slóð hann lærði smíðar og komst á samning en eftir

útskrift úr m r tók hann aðra stefnu og nam arkitektúr við háskólann í Gautaborg ég reyni

segja eigendum eða þeim sem standa fyrir mál og hægt er þetta er annar þátturinn en svo er hitt umhverfið það kannski snertir ekki eins eigandann en en þetta hvoru tveggja finnst mér þurfa að vera vel hugsað ef þetta fellur ekki að umhverfinu er það ekki

hann kynntist og hugmyndinni um það sem kallað er á ensku nota þær sem húsgögn hann tekið alls konar efni sem ekki er hefðbundið að nota og notað á einhvern nýstárlegan hátt þetta hérna og svo líka myndi ég segja

eitt orð til að lýsa verkum Manfreðs þá myndi ég nota orðið léttleiki hann innleiddi eiginlega hugmyndina um á sjötta áratugnum þegar hann var að hefja sinn feril hann teiknaði bensínstöðvar nestis í Fossvogi og við Elliðaárnar sem voru algjör tímamótaverk og þær voru það vegna þess að þar notaði hann nýstárleg byggingarefni stál gler og timbur í samspili á tímabili þegar allir voru að byggja úr massífri steinsteypu og síðan útfærði hann þetta frekar í sínu eigin húsi á Álftanesi sem er líka friðuð bygging og líka algjört

maður lítur á þín verk í gegnum tíðina þá finnst manni ákveðin leikgleði einkenna þau og jafnvel húmor hefur þetta alltaf

verið skemmtilegt starf hefur það alltaf fært þér gleði já þetta er nú sennilega nokkuð vel orðað hjá

hef notið þess að vinna við þetta þetta fag og ef það hafa komið upp einhver leiðindi þá er það löngu gleymt hjá mér

ég geri ráð fyrir að ég fari í þetta sama starf í næsta lífi